איך וואלט גע'עצהט יעדער זאל אויס פרובירן <hesitation> צי קאכן און עסן עפל קאמפאוט. דאס איז א עפל זופ, ס'איז זייער זייער גוט. מ'קאכט אויף עפל פאר א לאנגע צייט מיט אסאך וואסער און ציקער און ס'איז זייער דערפרישנד, פאר נאך נאך א גאנצע מיעל.